أكيد أجدر بس لازم أتعلم بزراعة شغلات بسيطة متل الطماط، والخس لأنهم سهلين وما يحتاجون شغل وايد، بسوي حديقة صغيرة وأتعلم أساسيات الزراعة عن طريج الإنترنت.